Аввал бояд ҳамаи даромад ва хараҷотро дар дафтар ё барнома навишт. Ҳар боре, ки пул сарф мешавад, сабт бояд кард. Хараҷотро ба гурӯҳҳо ҷудо кардан беҳтар аст. Яъне хӯрок, нақлиёт, либос ва ғайра. Дар охири моҳ метавон дид, ки барои чӣ бештар пул рафтааст.